वइसें त आजकाल टेलीफोन के उपयोग <noise> बहुत कम हो गइल बा लेकिन अजो कुछ लोग टेलीफोन के उपयोग करेला। टेलीफोन में एक स्पीकर रहे ला जौन <hesitation> तत्वनुमा तार के साथे पूरे बटन वाला हिस्सा से जूड़ल रहे ला। फोन के उठा के कान से लगावल जाला तथा बटन से नंबर डायल कइ के फोन मिला लिहल जाला एह तरह <hesitation> जइसे चाहे ओसे बात हो जाला।